Sen na buiny ka, nyo nating feis rou ya tan chalens tsonyo <hesitation> tan nainy roman tovei kima rof. Nyi tagei rom ya tan kakaii guei, to tagei ya tan bun guei, ge fo yut, tan nainy roman tovei, ge fo tete ai nanaa fo faginy, tan nainy roman tovei, kima rof, tan maton tsonyo. Nyi tagei rom roman, fo mesa fan ge fan tsonyo kan, tagei rom fo iring siiru tsun ror mesa iring tovei, mesa iring naa pis minon, ri kat ror ya, bihain pisn kakaa varik ror, mesa iring pis ruak non sena ka, nyo nating feis rou tiya tan toto tsonyo. <hesitation> mes nainy, nyo nating kamiror madav, ge sinaiv ten gov taim nyo nating feis rou sen na chalens ge sen na ka na patang tana toto tsiau, ge kima rof, mes nainy nyo nating kamirou ka na rof tan toto tsiau. Mes nainy tsikia, nyo nating kamirou patang tan toto tsiau.